Fomba hamafana vovoka aminà fanaka ndreka an, manana va, malaka vaporisateur anao an de ataonao rano anatiny, de malaka koa anao chifogna madio, de poseposerinao an i voporisateura iny an ataonao amin'ny partie zegny tokony ho diovinao de ampanarahinao i chifogna le madio iny avekeo, de iny mampadio ananjy.